मोके कुत्ता से घिन्न लगथे। काबर की ओ हर कही भी लेट जाथे नाली म। कुछु खाथ रहथे जब देखथों हमेशा गंदा में ही मिलथे। मोके बचपन म दौड़ात भी रहिस। ऐहि खातिर मोके कुत्ता मन अच्छा नही लागथे।